<hesitation> a este naa jenara este ya’a jaa kuutuyo este a ranchuyo ya’a, chii kajataii xaa inina este kinkoyona tequio, nuni ka kaa este na nani este chaa kanchaa tiun ñuyo yaa te, este kaa nunii kajakinte inn tiun te yuate kaa tontayo kuankoyona na jinana, este nuu nuu tau tiun ntenu koo tiun yua te kuankoyona jena’na te ya’a chii nuu nau ioote intii kuítí te kanatakana jenana te kaa ka kantatu’unde, naa ntasa koo, ntasa jinu yaá chii sua ioo kakade, te este kaa kaa yuate kaka’atu maa jentuyo ntasa kua koo ntasa chii, ntaachi kaa inn tu chaa ntau kanchatiun yaa pero ncasu ma inde sa’a chii inti’i na nani nayiu ranchu sa’a te este na nani nu nu kaananide xiniyo xii kachide naun nu ioote yua te kuankoyona jina’ana, kanotakana naun kua ja koo ñuuyo ya.